هر ځل چې زه له یوه نوي ځایه راستنېږم، داسې احساس کوم چې ما خپل ځان له سره پیدا کړی وي. دا یواځې د ځایونو بدلون نه، بلکې د دننه نړۍ بیا جوړول دي. دا سفرونه د ښیښو په څېر ګڼم، هر یو راته خپل انعکاس بل رنګه ښيي. او زه؟ زه هر ځل چې سفر کوم، خپل پخوانی ځان له لاسه ورکوم او نوی مې پیدا کوي.